لا الصراحه مش بعرف الحركات الملاوعه دياتي و اللف و الدوران لو في حاجه معاي بحضرها باليوزر بتاعي الايميل يا إلا برقم التليفون بحضرها برقم التليفون بتاعي الشخص... أصلا معيش رقم مش شخصي كلهم ارقام شغاله الحمدلله فا معرفش في الحجات دي الصراحه ، ويمكن أنا مش فاهمه السؤال قوي